Haa, antiimbi he, woo mmada luusi waato waati. Iyoo, boli mo utoɓenŧe, boli mo uto jóodi a hal, uu mmada luusa waato waati hunhuŋ.